قوم صباح باكري مع سبعه نتخل تواليت نحك سنوني و تتوضى و نصلي و نحضر فطوري صباح و نحظر فطور ااااا فطور و بعد مع العشيه حضر عشايا و ندخل بكري للدار نحاول نرقد بكري ما بيش نقوم بكري.